biness laf bona kas ish sun biness sunii ak inin laf sun kas-kas ish wonin itoo, biness ak gala fan mil dedera kaba, kesan isanin jajaba, ka dandee bare sun kas hingubenne ama woyu hii jaben sun fa laf jajabdu sun fa dakacha sun fa kas mar iyo turkinen hinkaba, bisan bere bisan duge dandee muda gudio ta kain bisan hindun bisan sun ach kasit ol kayeta.